Suecia pegua reta jaeko jaereta jembiu jaeko plato <hesitation> reconfortante fresco jei supeva retano erei jaeko jaereta ma jouretava jaeko albondiga <hesitation> pure ndie slav jare smock gasport jei supeva jae jokua ma jaereta jou jëtape